Fuddode aheɓa ɓoggol printer mai awata ha komputer mai se ayaha ha setting komputer mada se alara printer se aɓidda awada connecting maga.